Nako bira mane yang icocok dema dema lauk bira i <hesitation> iaarese bira ijajarese mane icocok de gauku de naoko isasarongo lo icocok de daging daging lo kai cocok nako bira igugurati mane icocok de kaokia kao naoko dika naoko isisinanga de naoko isasarongo nako jaha mane oicocok de kia dika de de naoko de gauku mungkin sokomanege.